Noruega, kuape oajaeteyevi iroi, oïme jeta jembiureta, jareï oikua mbae tembiuko joureta omborɨ vaera jetereta, oïme jeta tembiu oesauka reta, jare ikavi oyekua, ëreï oïmeko aipo jaereta jembiu ikavi supeguareta, jare oesaukaretava